ما إحدى لحظات حياتك التي شعرت فيها بالقوة وواجهت بها خوفك؟ أكثر لحظة حسيت فيها بالقوة كانت لما واجهت كارثة في الشغل وكنت لازم أحل مشكلة صعبة كنت أخاف في البداية، بس مع التفكير والتركيز قدرت أتخطاها بنجاح حسيت أني قادر أواجه أي تحدي إذا كنت واثق بحالي وما استسلمت للخوف